כנפצ׳ל נכּוּן אַכְּתַר דְּכַּאא חִית אֶלְדְּכַּאא כִּיְעְטִינִי לְקֻדְּרַה נְוַאגֶ׳ה לְחְיַאה וּנְפְהַמְהַא מְזִיַאן، אֶשְּשֻהְרַה מֻמְכִּן תְּגִ'יבּ אַהְתִמַאם וּלַכִּן בְּלַא חִכְמַה כַּתְכוּן פַארְעַה וּסְטַחִיַּה, בִּלְעַקֶל נְקְדֶּר נְצְנַע תַאתִ׳יר חַקִיקִי וּנְעַ׳יֶּר לְאֻמוּר, אֶשְּשֻהְרַה כַּתְגִ׳י וּתְּדוּז וּלַכִּן אֶלְדְּכַּאא כִּיְבְּקַא מַעַאק וּכִיְנְפַעֶכּ טוּול חְיַאתֶכּ.